इयू तो गिटार वायलिन जियु हिज आवाज निकालें और <noise> वायलिन जियांको ही लकड़ी रो हया करे वणमें भी तार हवे। मनक अनरे तारा पे हाथ लगावे या आग पाचा करे <hesitation> जना बानमे कंपन हवे बने हू आवाज आवे। मनक अनमु अलग -लग आवाजा निकाल सके और मंका रे फेवरेट हवे।